اكيد بختار زر ايقاف الزمن لانه بيخليني اخلص شغل وايد واحقق كل الواجبات. بعد بقدر انمي مهاراتي عشان اواكب المستقبل واكون اكثر تطور ومهارة وما اشوف انه الرجوع للماضي في منه فايده لأن الاخطاء اللي صارت كانت الدروس لازم نتعلم منها